фатима апай бірнеше жылдан бері келін іздеп жүр
ол ы ақша табу керек пәлен несі болуы керек ол жалмаңдап тұруы керек
а десе салып жіберу керек деп
бұл сондайды қалап отыр ғой
балама әйелді өзім таңдап беремін дейді
анасы да мықты мысалы мен де мықты ал күйеуім менің ешқандай инициатива ыыы ұсынбай отырған кезде мен ондайға төзе алмаймын
жасы отыздан асса да бекзат неге үйленбеген
осындай бекзаттың жасында құдай ау қол бастаған
ыыы бұл әлі жападан жалғыз жалғыз қатынды ұстай алмай баға алмай жүрген ол сормаңдайлық
әлде ұнатқан адамы анасына жақпады ма
сен сол қызды анаңа апарып көрсетсең анаң айтса бұл қыздың мұрны қисық көзі сисық алмай ақ қой десе сен келісесің бе сонда
келінді кім таңдаған дұрыс
балама келін таңдаймын деп келген жоқ мамасы
тек қана осындай болашақта мен сияқты енелерің болады деп келіп тұрған сияқты
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет
бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
балама әйелді өзім таңдап алып беремін
байдың байлығына бидің билігіне қызықпаймын
асыл пышақ қап түбінде жатпайды
келінім ақылды болса балам дана болады деген төле би
әрине ердің бақыты әйел бірақ өмірлік серігіңді табу оңай шаруа емес
бүгін біздің студиямызға бекзат есімді жігіт келіп отыр
жасы отыз бірде
төрт жоғары білімі бар

өзінің өмірлік жарын таңдауда анасына сенім артқан
олай болса анық қанығын өзінен сұрап білейік
бекзат студиямызға қош келдіңіз
осы уақытқа дейін отбасын құрдыңыз ба
жоқ жасыңыз отыз бірге келіп қалды иә
иә ммм бір сөзіңізде қыздармен сөйлескенде ұяламын депсіз
қаншалықты рас осы туралы ашып айтып беріңізші

сөйлесеңші құдай ау
негізі білмеймін просто просто қыздармен ыыы таныспай жүрмін таныстырмай

әңгіме жараспай ма

білмеймін ойларым бар ғой ыыы негізі ұяламын қалай таныстырамын не айтамын ұнай ма ыыы оған ұнамаймын ба негізі может келесі рет может көремін бір жерде танысамын сол қызбен негізі
бірақ мүлдем таныспайды емес танысуын танысасыз ғой
иә бірақ ары қарай не айтарыңызды білмей қаласыз иә иә
бұған дейін жалпы достарыңыздың арасында қыздар болды ма
дос ретінде араласатын

әріптестер қыз келіншектер бар шығар
иә енді орманда жасамайды ғой жалғыз өзі
халықтың ішінде өмір сүргеннен кейін құдай ау айту керек қой
иә әкем шешем маған күніге айтыватыр үйлен үйлен
отызыңда орда бұзбасаң қырықыңда қыр аспайсың дейді атам қазақ
ал осы уақытқа дейін сүйген қызыңыз болды ма
қызбен жүрдіңіз бе өзі
может мектепте болған шығар
алғашқы махаббат иә иә
ол қазір араласпайсыздар ма жоқ
одан кейін ешқандай қызға көзіңіз түскен жоқ па
жо жо жоқ негізі қандай қыздар ұнайды
ашып айта беріңіз ойыңызды
қандай қыздар маған ұнайды иә
негізі ыыы прямо сонша үлкен требование жоқ қыздарға ыыы обычная простая девушка наверное солай
қарапайым қазақтың қызы ма иә иә
бойы қандай болуы керек жарайды өзім сұрап тұрайын бойы

сіздің бойыңыз ұзын
қыздың бойы да сәйкес келуі керек пе сіздің бойыңызға
ұзын болуы керек па разница жоқ
бойықысқа болса да болады иә
әдемі болуы керек шығар енді ең болмағанда
иә әдемі болуы керек иә
мінезі қандай болғаны дұрыс
мінезі мінезі мінезі ұяң қыз керек пе әлде ашық
жоқ өзі ұяң тағы ұяң болса екеуі бір біріне қарап отырады
жалмаңдаған қыз керек шымкенттің білмеймін
обал ғой мынау обал
енді жаңағы талаптарыңызды ашып айтыңызшы ең болмаса
жарайды қарапайым қыз керек екен сосын
ішім жанып барады
жалпы өмірде өзіңіз ұялшақ адамсыз ғой деймін иә
қызға емес маған да сөйлей алмай тұрсыз ғой аға
а ашып айта беріңіз қысылмай

болашақ жарыңыз қандай болса екен деп ойлайсыз
қазір айтамын ыыы негізі добрая сосын мейірімді сосын ыыы
қарапайым кішіпейіл парасатты инабатты ибалы
аға сізге таңдаватқан жоқпыз ғой
жалпы айтамын да айта берсеңізші құдай ай құдай ай
сол сөзді қайталай бер қайталай бер
жарайды ендеше анаңызды сөзге тартайық
фатима әпке студиямызға қош келдіңіз
ыыы балаңызға келінді қай кезден бастап іздей бастадыңыз

енді өздеріңіз көріп отырсыздар мына балам беріктің ыыы төрт білімі бар өзінің
енді мына сонша жыл оқыған мамандығы
өзі жуас момын
маған ыыы өте і өзін сүйреп жүретін былай пысық
еті тірі қыз керек қой
еті тірі қыз керек иә
айдана бар ғой
біздің продюссеріміз бе
жалғастыра беріңіз
мен өзім енем айтатын келін алсаң ана ата бабасына қарап ыыы өсіп өнген текті жерден ал дейтін тұғын
сол сөзді қазір ойланамын сол текті жер деген не екен ол бізде қазақта не мағынаны береді екен деп
біздің ата бабамыз өзі ммм ыыы қарап тұрсақ ата бабамыз оқымай ақ профессор де академик те болған ыыы психолог та болған
солар өздері өмірде көргенінің барлығын ыыы осы кейінгі ұрпаққа өсиет ретінде қалдырып кеткен
сол өсиеттің бірі бірі сол қазір ойланамын текті жер деген не
негізінде кез келген ата ана ыыы баласы үйленгенде ол ыыы бір күндік немесе бір жылдық нәрсе емес
араласатын бір бірінің жаңағыдай сырын білетін
келінді ғана емес құданы да таңдаймыз дейіз ғой
өзі қазақта сөз бар ғой бірінші ыыы келінді емес құданы деген
ыыы текті жерден жаңағы текті жерден дегеннің мағынасын қазір ойланамын
ыыы сонда құда жекжаттың араласатын анау өсіп өнген ы жерден алған дұрыс
қызды деген ол енді ыыы әркім әртүрлі түсінеді
мен өз басым ы сондай жер болса дегенмін
мен ыыы ұлым үйленген қызым тұрмыста
құдайға шүкір тәуба аллаға мың да шүкір тәуба
немерелерім бар бірақ құда жекжат жаңағы енем айтқандай өсіп өнген текті жерден
ол ұлыңызға келінді өзіңіз таңдап бердіңіз бе
өзім жоқпын өзі бірақ ыыы біз бірінші көрдік
бір бірімізбен жаңағы көріп кездесіп қандай жерден
демек ыыы соңғы сөзді бәрібір өзіңіз айттыңыз ғой
біз бірінші таныстық көрдік білістік қандай жерден сұрастырдық
бір бірімізге сәйкес келеміз бе келмейміз бе
содан кейін барып рұқсат беріп келісім
қызыңызды ұзатар кезде
қызымды ұзатар кезде айтты қызым айтты осындай осындай жігіт деді
сосын сұрастырдық бұл қай жердің жігіті қайда істейді деп
көрдік келді кездестік ыыы білістік таныстық содан кейін барып
ақылдасып шештіңіздер иә
ал бекзаттың болашақ жарына яғни екінші келініңізге қоятын нақты талаптарыңыз бар ма
мен енді қазір ойланамын
болғанда жаңағыдай араласа білетін бірімізді түсінетін ыыы сондай келін болған
мен өзім хоббиім тазалық
менің әкем тек қана отбасыны емес сол өзіміз тұрған бүкіл ауылдың ы қамын ойлаған кісі
өте заңды қатты білетін тәртібі өте қатал бізді солай тәрбиеледі солай тәрбиеледі
содан қыз баланы да бізге бүйтіп айтатын ыыы қызға қырық үйден тыю дейді ғой
бізге айтатын тұғын сендер абыройларың менің абыройым менің абыройым
сонда біз түсінбейміз сонда ойласақ оказывается ол деген қызға қырық үй тыю деген
сондықтан да бір жерден қыз алғанда ол қандай отбасынан ол қандай тәрбиеден ата анасы қандай шыққан тегі қандай деген кез келген ата ананың қоятын сұрағы
жақсы сізге бірінші талап ы қыздың текті жерден шыққан екен
одан кейін өзіне қатысты өзінің мінезіне
мен өзім хоббиім тазалық
үйге кірген кезде кез келген азаматқа есіктен кірген кезде тап таза киімі үтіктеулі таза ы тамағың
яғни үйдің жұмысына пысық болуы керек сосын қысқа қысқа айтсаңыз
үйдің тірлігіне пысық болуы керек пысық болуы керек
одан кейін ұқыптылық яғни біріншісі
біріншісі таза ұқыптылық болуы керек
одан кейін басқа талабыңыз бар ма
пысық болуы керек одан кейін үлкенді ең бірінші қыз бала үйден ыыы это бізде қазақта өзі ата бабамыздан айтқан сөзі бар ғой қыз жат жұрттық
сөйтіп тәрбиелеген ғой бұрынғы ата бабаларамыз жат жұрттық
үйінен ы шыққаннан кейін басқа үйге барғаннан кейін өз үйімен сол үйдің тәрбиесіне үйрену керек
ең бірінші үлкен кісіні ата мен енені әже мен атаны сыйлауды үйрету керек
енді соны үйренген ыыы қыз бала мен айтам артық сұрақтың қажеті жоқ әрі қарай
ол тәрбиелі жерден шықса яғни тәрбиелі инабатты ибалы болуы керек
ал рең басына қатысты талабыңыз бар ма
енді рең басында ыыы оны жоқ
енді сымбатты болғаны әрине жақсы
жақсы көремін мен ондай сымбаттылықты
ал сіздің сол таңдаған қыз таңдаған қызыңыз бекзатқа ұнамай қалады деп ойламайсыз ба
ұнамай қалуы да мүмкін
мен жалпы ыыы қазақи тәрбиені айтып отырмын
сондай жақтан болса деген менің өзімнің арманым сондай болса екен деген
ал енді именно мынаны ал деген әңгіме емес ол
өздеріңіз көріп отырсыздар жуас момын
соны айтып тұрмын ғой егер өзі таныспай жатса ыыы үйге болашақ келініңіз деп әкелмей жатса
орысша оқыған ғой мына бала
е соның кесірінен ғой
мен кішкентай кезінде
жоқ орыс мектепті бітірдің ғой ә сөйтіп айтсайшы
қазақи ы неден мақұрым да қазақтың салт дәстүрі әдет ғұрпына кешегі өткен бабалардың салт
фатима ханым егер үйге келініңіз осы деп әкелмей жатса таныстырмай жатса не істейсіз
ондай емес ондай болмайды
бізде тәрбиеде бірінші ы осылай дейді көреміз танысамыз ата анасымен
жоқ егер ы өзі таңдауы бір қызға түспей жатса өзіңіз кірісесіз бе
жоқ кіріскенде бірінші ыыы жаңағыдай ыыы ата анасымен сөйлесеміз ғой
атасымен сөйлесеміз танысамыз ол көреді ы мінез құлқына қарайды
именно мынаны ал деп айта алмайды ғой олай
қаншада қанша уақыттан бері іздеп жүрсіз келін
бір екі үш жыл боп қалды ау
сол аралықта таныстырдыңыз ба бір екі қызбен болсын
танысуын таныстырдық і то өзіне ұнамай қалады
міне соны сұрап тұрмын ғой мен
немесе отбасының несі болмай қалады деген сияқты
ал сізде айттым бітті мына қызды аласың деген бар ма

жақсы әңгімемізді жалғастырамыз
венера ханым студиямызға қош келдіңіз
жалпы мынадан бастайықшы
ыыы кеш үйленетін қыз жігіттердің психологиясы қандай болады

өкінішке орай кеш үйленетін ыыы ер жігітті айтайық ия
өйткені ыыы қыздардың психологиясы кішкене басқаша болады
ііі инфантильді болып келеді өкінішке орай
өйткені ондай жігіттер ы өзінің ешқандай ы шешімімен жүре алмайтын бола алатын жүре алмайтындай жағдайға келіп қалуы мүмкін
қазіргі таңда да ы анасының көңіліне қарап бір шетінен ұнап тұр
иә ы менің алған келіншегім ертеңгі күні анама ұнай ма екен ұнамай ма екен
ертеңгі күні бірге тұрады ғой бірге араласады
соны сұрап алайықшы келініңіз қолыңызда тұрады ғой иә бекзат үйленсе
кіші кіші болғандықтан иә бірге тұрады түсінікті
түсіндім мен негізі өйткені үйдің кішісі ыыы
өкінішке орай қазіргі таңда тек қана осы бекзаттікі емес қазақстанның көптеген жігіттері осылай жүр
психологиясы жаңағы өз өзіне жауапкершілік өзінің басын алып жүре алмайтын ер жігіттеріміз толып көбейіп келе жатыр
ондай ер жігіттер әрине ы өз өздеріне сенімсіздігі ы артылмай жатқан кезде қалай басқа қызды алып ыыы түгел отбасына жауапкершілік ала алады
сондықтан да мен ы сұрайын деп жатқаным бекзат өзінің әкесінің тәрбиесін қалай алды қаншалықты ала алды
әкелік ы образыңыз қандай сізде үйдегі
соған жауап бере аласыз ба
шын бірақ шын айтыңызшы

жоқ сіз ыыы ол орысша мен қазақшаны онша жауап бере алмауым мүмкін
мынадай жағдайда қараңызшы сіз көптеген жағдайларда осылай балаңыз үшін ыыы шешім қабылдап кетесіз балаңыз үшін сөйлеп кетесіз
бала бұған үйреніп кетеді
ертеңгі күні ы өзінің ыыы отбасылық кризистары болады ғой
сол кезде ол айтады мама мына әйел мені бүйтіп жатыр мынау бүйтіп жатыр ы отбасыда былай төсек қатынасында былай совсем бәрі сізде өтіп кетуі мүмкін
сондықтан баланы жіберіп қою керек
уже отыз бірдегі бала
тіпті оны емес он сегіздегі баланы жіберу керек
ыыы өз ісіне әр қадамына жауап беру керек
яғни бұл жерде бір себеп жаңағы жауапкершіліктен қорқыныш қой иә
иә ыыы комфорт зонасына кіріп кетеді бала
ол деген жақсы ғой күнделікті анасының қолында әрқашан анасының құшағында қандай қиындық болса да анасы біледі ол әкесі анасы көмектесетінін
бірақ мен бұл отбасыда әкелік тәрбиені
әкеңіз туралы айтып беріңізші бекзат
әкем туралы әкем менің серезный адам ол ыыы университет бітірген кезден ы үкіметте істеген постоянно
қазір осы астанада

президенттік әкімшілікте істейді
вот сол жерде почти он бес он алты жыл
кішкентай кезіңізден ы әкеңізбен қарым қатынасыңыз қандай болды
өте өте жақсы ол

а әкеңіз қатал болды ма
иә иә строгий

әскерге бармаған ә бұл бала

мен суворский мектепті бітірдім
әскери тәртіпті көрген демек
мәселе онда емес екен аға
менің екі ағам этот военная акадамия бітірді
жоқ ол ағаңда не шаруаң сіз туралы боватыр да
жоқ мұнда ыыы жұмеке сіз тиіспеңіз олай
жоқ тиісіватқан жоқпын жалпы бір рұқсат етіңізші біз сөйлейікші
қазір сөз беремін мен сізге сөз беремін
айтарыңыз бар ма тағы
иә бар мұнда ыыы жасөспірім кезіндегі психикалық травмалар
егер өзінің психоаналитика бар болатын болса ол кісі тікелей жақсылап портретін жасап бере алар еді иә
ал егер жоқ болса біз мұндай жағдайда жеке адаммен сөйлесіп көмектесіп көмектесіп кейбір травмалары бар болатын болса психикалық оны алдын ала алып одан айыруға көмектесе аламыз
егер де қажет болып жатса сіз ыыы жұмыс істесек болады
қамажан ханым студиямызға қош келдіңіз
қоғамда жастар неге кеш үйленіп жатыр
оның жаңағы жауапкершіліктен қорқудан басқа да себептері бар ғой
әлеуметтік жағдай мәселесі бар сол туралы жалпы себептерін атап өтіңізші
енді ыыы себептеріне келетін болсақ ол әр жағдайда өзінің жеке себебі болады
әр тұлғаның өзінің өмірі өзінің өмірге көзқарасы болады
өзінің ы қоршап тұрған ы жаңағы жаңа апай айтып отырғандай ыыы белгілі бір ыыы мына ментальдік ыыы ерекшіліктері болады кез келген отбасының
сондықтан мен айтып отырмын бұл ыыы қоғамдағы жігіттердің де қыздардың да әсіресе мен ойлаймын мына үлкен қалаларда оның ішінде ы осы өзіміздің елордамызда иә ыыы
уақытыменен дәрігерлер айтады ғой ыыы жігіт азамат адамдар мына медицина тұрғысынан ы тұрмысқа шығып үйлі болып өмірге жаңа өмір бала әкелу жігіттер үшін жиырма сегіз жас деп айтатын бізге кезімізде қазір де солай
мына денсаулығына байланысты өзінің сана сезімі мына цнс мына орталық жүйке жүйесі ол да денсаулыққа жатады
ол деп отырғанымыз жаңағы біздің бекзаттың өмірге көзқарасы анасының өмірге көзқарасы сол ыыы соған байланысты
сонда жігіттер үшін жиырма сегіз жас ыыы отбасын құруға лайық уақыт қыздар үшін жиырма үш жиырма бес жас ы лайық уақыт деп айтатын тоқсаныншы екі мыңыншы жылдардың басында ыыы біздің мәскеудің психологтары
сондықтан менің айтатайын деп отырғаным біздің елордада ыыы осы бекзаттың басындағы жағдай көп
бұл бірақ ыыы әлгі дұрыс бұрыс жағдай деп айтуға болмайды
біреудікі бақыты деген біреудікі ерте біреудікі кеш келе береді жаңағы жоғарыдағы себептерге байланысты
ал бірақ көпшілік жағдайда мысалы елорданың басында қазіргі жастарды алатын болсақ нарықтық заманда қазіргі жағдайда
оқу оқып мысалы бірнеше жоғарғы оқу орнын бітірген бұл кісі одан кейін сол оқу алған мамандығы бойынша қызмет істеп одан кейін әрі қарай өзі иә карьерасын қызметтік карьерасын қуып дегені де болады
әйтпесе қумай жүргеннің өзінде мысалы карьера қуып бара жатырмыз қыздар сол карьерасыменен тұрмысқа шықпай қалды деген бір сөз бар стеоретип бар
ал менің айтайын деп отырғаным одан да бөлек
бұл кісілердің сол уақыттың қалай өткенін білмей қалып жаңағы жиырма сегіз отыз бір жастан әрі қарай аттап кетіп жүрген жастар бізде көп
сондықтан мен ойлаймын оның ыыы уақытыменен ал неге бір қызметті істеп екіншісіне көшіп не болмаса ыыы өзінің мамандығын бір рет таңдап алған мамандығын өзінің
ыыы өзінің бір рет таңдап алған мамандығын емес тағы да мамандық алып оған оқып тағы да мамандық алып оған оқып ол мамандық бойынша жұмыс істеп жатқаны ы ол да әлеуметтік тұрмыстық жағдайға байланысты деп ойлаймын
неге десеңіз і ол мамандығы бойынша қызметке жұмысқа орналасу деген мәселе бар
ол орналасуда бізде де проблема көп
енді аса үлкен қызмет болмаса да ержігіттерде мынандай бір ыыы белестер бар ғой
ыыы бірінші бір үй алып алайын көлік алып алайын ы қара шаңыраққа жөндеу жұмыстарын жасап алайын ы немесе әке шешеме ыыы елу алпысқа кеп қалды той жасап берейін содан кейін үйленемін осындай осындай бір
бұны кедергіге жатқызамыз ба не бұл
болса болмаса бұл психологиялық кедергілерге жатқызуға болады жалпы өзінің жеке басының жоғарыда
мен айттым ғой әр жеке басының өзінің ы себептері бар деп
соған жатқызуға болады менің ең айтайын деп отырғаным жаңағы сіз айтып отырған мәселелер бұл кісі айтып отырған мәселелер ыыы анау ұлына жар таңдауға көмектесу мәселесі
бұл кісі таңдап отырған жоқ ол көмектесіп айтып отырған тәрбиесі отбасындағы
ы соның барлығы келгенде мынау уақытымыз аз ғой
ыыы мынау ыыы неге дін саласындағы адамдар ы имандылықта жүрген адамдар айтады бүкіл өміріміз барлығы бес ақ күн екен ғой дейді
ал біз айтамыз жүзге келген адам жүзден ас жүзге кел деп бата береміз біз иә
сонда әркімнің өлшемінің өзі біреулер айтады жүзге келсең үлкен жас жасадың дейді біреулер айтады бәрі жүзің де екі жүз жасың да бәрі бес ақ күн деп айтады
сол сияқты менің айтайын дегенім ең негізгі себеп жаңағы өзінің алдына қойған мақсаттарының артынан қуып жүре бергенде жүре бергенде уақыттың өтіп кетуі отыз бес қырыққа келгенін адамдардың кейде білмей қалатыны
сол уақыт өткізіп алуы
оның арғы жағында тұр мына әлеуметтік салдарына келетін болсақ бұл проблеманың
иә осылай жалғаса беретін болса не болады
беретін ы болса ы бұл ыыы жаңағы айтайын деп отырғаным бұл әлеуметтік салдарына келетін болсақ бұл үлкен проблема жалпы
бірақ оған бір тоқтам болу керек
оған бір сырттағы күш жаңағындай жеке тұлғаның басындағы жаңағы жағдайға ыыы не дер кезінде басқа пікір басқа көзқарасты ыыы бұл жағдайға кіргізу керек
сондықтан менің айтып отырғаным анасының осы ы ұлын осындай үлкен жерге әкеліп айтып отырғанының өзі ы осы сұраққа проблемаға көмек деп көремін байқаймыз
жұмамұрат аға студиямызға қош келдіңіз
бізге тарихтан мысал келтіріп айтып беріңізші
әуелі өзіңіз қалай ойлайсыз
жігіт өзі таңдаған дұрыс па әлде анасы болашақ келінін таңдағаны дұрыс па
жәнеқазақ қоғамында бұрын қалай еді
ал қазір жастарға жар таңдауда ерік беріп біз нені жоғалтып алдық
жалпы мына қазақтың тарихында ақтамберді деген жырау бар
сол кісі айтады қазақта төрт ғайып бар

кіммен кім қашан көрісетінін бір алла ғана біледі
екінші ғайып ырыс несібе ғайып
кімнің қашан қай жерде ырыс несібесін беретінін бір алла біледі

бекзаттың кімге үйленетінін бір алла ғана біледі

төртінші ғайып ажал ғайып
кім қалай себептермен өлетінін

сондықтан бұл біріншіден
екіншіден баяғыда бір ғұлама бір данышпан өткен екен
өте керемет патша
сол патшаға бекзат сияқты үйленбеген отыздан асқан бір жігіт барып сіз керемет патша деп естідім сіз маған ы кеңес беріңіз кімге үйленейін депті жаңағыдай кеңес сұрап барса
айналайын балам анау қасықты ал депті
қасықты алыпты аузыңа тісте депті
тістегеннен кейін майды құй депті
енді менің сарайымды бір айналып кел депті
бірақ көріп кел не бар екенін деп
сөйтіп жарайды деп сарайын айналған кезде ол жерде құдай ау адамның ой өрісін ғалымдарды көреді неше түрлі қыз келіншектерді көреді ғажап бақты көреді
өмірінде көрмеген дүниелердің бәрін көреді де сөйтіп қайтып келеді
ана патша сұрайды қане қасығыңдағы май дейді

саған айттым ғой көріп кел дейді
мен аналарға қараймын деп жүргенде майды төгіп алдым дейді
екінші рет кеткен кезде барыпты да еш жерге қарамай майын төкпей әкеледі

мынау мына жалған мына жарық дүниеде қасықтың ішіндегі май секілді абырой атақ даңқ карьера мына жаңағы қызмет бап пен лауазымды таңдау
мынау бекзат сияқты ыыы төрт университет бітіріп сөйтіп жүріп мына осының бәрі анау қасықтың ішіндегі май секілді дейді
одан да басқа адамды қызықтыратын өзіңнен артыңнан ұрпақ тастау қыз келіншектер деген осыны тең ұстаған кезде сен осы өмірде тең болады деген екен
сол секілді бұл менің төрт білімім бар диплом алдым мен өйтемін бүйтемін деп жүргенде сен қарап тұрмайды уақыт
бекзат үйленіп алсын деп
қатарың төле биден сұраған кім бұл дүниеде жаман десе
қатарынан қалған адам дейді
бекзатпен жастылардың уже қасында жиырмы он сегізде үйленген жігіттер болуы мүммкін қасындағы
оның он жасар уже баласы бар
ал бала түгілі қатыны жоқ
сондықтан қатарың кетті ау алысқа ай тырысыңдар қалыспай деп ыбырай
өзіңіз қалай үйлендіңіз аға

өзіңіз таңдадыңыз ба
әке шешем ерте дүниеден озып кетті

ал негізі қайсысы дұрыс
негізі енді себеп салдар әртүрлі
әркімнің өмірі жаңа айтыватсыз өзіңіз де тағдыры әртүрлі болғандықтан бұл бұған ы мысалы бізбен қатарлас мына өзбек түрікмен тәжік қырғыз деген ұлттар бар
кеңес одағы ыдырағаннан кейін шыққаннан кейін ол баяғыда әкем айтатын еді өлімнен басқаның бәрі ерте болғаны дұрыс дейді
байға шыққысы келетін қыз бала ерте қамданады дейді
сол үшін мына өмірде бұл жарық дүниеде өзінен кейін ұрпақ тастамай жападан жалғыз ешкім бақытты болмаған
жалғыздық тек аллаға ғана жарасқан
сондықтан бойдақтың күні құрысын ыыы жалғыздың күні құрысын бойдақтың түні құрысын дейді
жападан жалғыз жастықты құшақтап жатқан ол сорлылық ол бейшаралық ол сормаңдайлық
өзіңнің ой өрісіңді ыыы жарыңмен бірге көрісіп ыстығын бірдей ысып суға бірге тоңып тоңбасаң
майлықожа айтады жақсы болса қатының үйіңдегі ырысың жақсы болса қыз балаң жайлы қоныс тынысың жақсы болса ұл балаң қайрап қойған қылышың жақсы болса келінің бастап қойған күрішің дейді
енді негізгі сұраққа көшсеңіз
негізгі сұрақ адам өзіне байланысты
кешірерсіз айыпқа бұйырма бекзат
мен қыз бала болсам безатқа тимес едім
неге өйткені онымен ол өзінің ойын еркін айта алмай жатыр
көкем ау е мынадай жарық дүниеде құдай ау анау мен дым қызық емес мен үшін былай қарасаң
айту керек ішкі жанды өлсең де ы тіл үшін не үшін
тілді алла тағала не үшін жаратты жаратылыста
бір біріңе ішкі жан дүниеңді сезілту үшін селт еткізбесең
ы тағы да майлықожаға оралатын болсаң жақсы болса қатының ер егізің жақының жан денең де жай тауып тола да болар ақылың
сол секілді әйелдің алтынға беріп болмайды шаштарының әр қылын өзіңе керек жұмыстан көрмейсің істің қапылын
айтқанына қоғам боп дүние болсын соғамын деп дүние болсын соғамын деп үстінде болар жан тәнің дейді
мына мысалы мысалы да мына бойдақтарға менімен бекзат бір ай жүрсінші
мен мынаны үйлендіріп жіберемін шын айтайын

менің қасымда дос болсын менің телефонымды алып алсын
мына жігіт мен альхамдулиллах мұсылман қазақ ретінде айтайын

мына шын айтайын еркек ретінде
онда фатима әпкені де бірге алып жүруіңіз керек
фатима ана деген
оны да бірге алып жүруіңіз керек
жоқ қажеті жоқ фатима апай
тыңдаңыз тыңдаңыз мен айтайын дегенім қара
еркексің еркек деген біздің бабалар кім болған ойлашы
ей ессіз құдай ай менің бабаларымды айтып берейінші
иә көзсіз батырлық отызында орда бұзған біздің бабаларды айтып берейін осындай бекзаттың жасында құдай ау қол бастаған
әльхамдулиллах мұсылман деп аруақ деп жауға шапқан
ал бұл әлі жападан жалғыз жалғыз қатынды ұстай алмай баға алмай жүр ол сормаңдайлық
кешірерсіз айыпқа бұйырмаңыз
ол отызға үйленбеген жігіттер бар ғой қазір мынандай білім ғылым дамыған заманда бір қатынға иегелік қыла алмаған жігітті мен айта алмаймын енді
жарайды тағы да тағы да әңгіменің бағытын бұрайыншы
анасы таңдап берген дұрыс па жоқ әлде өзі таңдаған дұрыс па
қазақ қоғамында бұрын қалай еді қазір не жоғалды немесе қайсысының артықшылығы бар
жалпы кезінде біздің ыыы қазақ қоғамында даласында жеңгетайлар болған
арнайы мына ауылдан мына ауылдағы үйленбей қалған сүрбойдақтарды бір біріне қосып отырған
ол жүйе патшалық ресей бізге мың сегіз жүз елу алтыншы жылы келген кезде і бел омыртқасын опырып ол тас талқан етті
қазіргі таңда енді неше түрлі себеп салдар бар
ол тіпті әлеуметтік желіде интернетте тұрып бір бірімен бақытты болып кетіп жатқан жандар бар
мысалы да енді тоқетерін көріп жүрміз
көзіміз көріп жүргеннен кейін қалай айтпасқа

енді адамның өзіне байланысты тікелей ол ешкімге байланысты
сұлтанмахмұт торайғұров айтады жақсылық көрсем өзімнен жамандық көрсем өзімнен біреу қылды дегенді шығарамын сөзімнен дейді
адам тікелей өзіне байланысты
егер де ол қазақта қарашы тектілігін қараңызшы ақ отау дейді ақ босаға дейді ақ жаулық дейді ақ бата ақ ене ақ төсек бәрі ақ дейді
сонда жаңа келген келін соның бәрін аттап сол ырымдардың бәрін ақ нәрсемен аққа тез кір жұғады
өзін кірлетпеу үшін ақ нәрсенің бәрін ақ бата алып ақ ененің жаулығын тартқан келін сол киелі болған қазақ үшін мына киелі шаңырақ
атың өшкір ажырасу деген бізде қазақта болмаған кешіресіз
сондықтан оған ыыы сондай себеп сондай текті ұрпақтың баласымыз біздер де қазақ
соның бәрін деген мына шаңырақ жеті қазынаның ең біріншісі шаңырақ
қазақ неге киелі дейді қасиетті және қара шаңырақ дейді
ол ұл да өседі қыз да өседі
текті ұрпақтың баласымыз біз өзіміздің жарымызды лажы болса өзі таңдауы керек неге
түсінікті аға түсінікті рахмет жаңа сіз і жас қыздардың атынан айтып жібердіңіз
нені мен қыз болсам бекзатқа тұрмысқа шықпас едім деп
жоқ қыздардың өзінен сұрап көрейік
диана студиямызға қош келдіңіз
ойыңызды білейікші
нақты сұрақ қояйыншы сіз тұрмысқа шығар ма едіңіз
жоқ неге екенін түсіндіріп жіберейін
себебі ыыы бұл кісіде бұл екі жұпта анасы баласы жұбында мен көріп тұрмын анасы доминантты екен
яғни басыңқы яғни мен ол және бір үйде тұрамыз деп жатыр
мысалы мен сол үйге барсам
өзім қазіргі заманда заманауи қыздар ы жоғары білім алады олар карьера құрады тағы да басқа яғни оларда белгілі бір мінез қалыптасады
және де сол кезде ыыы анасы да мықты мысалы мен де мықты ал күйеуім менің өстіп үндемей ы ешқандай инициатива ммм ұсынбай отырған кезде мен ондайға төзе алмай
түсінікті тілмен айтқанда түсінікті тілмен айтқанда еріме сөзім өтпей қалады деп тұрсыз ғой мамасын тыңдайды
мүмкін мүмкін ол да бар иә
ыыы ол да бар одан соң
анасының еркесі болып қалып кетеді дейсіз бе өмір бойы сонда
ол да бар иә ол да бар
бірақ ыыы мен ойлаймын ыыы жаңағы жұбайлардың арасында эмоционалды байланыс болуы керек деп
яғни екеулерінің арасында қарым қатынас болуы керек
ы оны анасы таңдап беруі таңдап береді
ал бірақ ыыы екеулеріміздің арамыздағы бір ерекше ыыы бір сәттер болуы керек ерекше бір ы оқиғалар болуы керек екеуміз ғана ақ білетін деген сияқты
және де ыыы ақылды қыз екен мықты қыз екен
келіспеймін мұнда кешіріңіз
мына жерде иә осы сіздерге байланысты иә осы біздің сіңлілерімізге байланысты өсіп келе жатқан бойжеткендерге қызға байланысты
егер де жаңағы жасөспірім қыз бойжеткен тұрмысқа шығып өзінің ерін аша алатын болса кәдімгідей психоэмоционалды түрде физикалық түрде жаңағы әртүрлі жағдайда аша алатын болса өзінің ері ретінде әке ретінде аша алатын болса
білесіздер ғой енді әйел адам ыыы еркегін төрге де сүйрейді көрге де сүйрейді дұрыс па
сондықтан да біздің қыздарымызды басқаша тәрбиелеу керек
венера ханым мынаны айтыңызшы егер ы анансы келін таңдап беретін болса кейін ерлі зайыптардың ы жастардың ортасында бір кикілжің бірдеңе болып қалса оған ы анасын кінәлауы да мүмкін деп жатады
алмайды мына жігіт басқа жағдайда мүмкін
бірақ бекзат ол кінәлайтын психотипке жатпайды
мына жағдайда тіпті анасы өзі келісімін беріп өзі қарап алдын ала алғаны
ал енді психолог ретінде айтыңызшы қайсысы дұрыс
ы егер отбасы ретінде егер бірге тұратын болса онда анасы алдын ала барып көріп тіпті жаңағы айтып жатыр ғой құдаларымен де алдын ала барып көріскені дұрыс
анасы таңдап берген дұрыс егер бірге тұратын болса
ал егер бөлек тұратын болса
қазақи жаңағы ыыы өзіміздің культурамызды иә салт дәстүрімізді қайтадан бізге қайтадан оралту керек негізі
бұрыннан бастап жаңағы айтып жатыр ғой әке шешесі таңдап берген қараған деген сияқты
сол салт дәстүрімізді қайтадан біз өзіміздің ы жаңағы ы модернизациялық өзі жалпы қазіргі өмірімізге қайталап қайта алып келетін болсақ отбасылар мүлдем ажыраспайды деп ойлаймын мен
бұл менің менің ыыы менің практикам бойынша
фатима әпке не айтамын дедіңіз
мен ыыы мына қыз жаңа айтып отыр ғой бұл ертең тұрмысқа шығады диана тұрмысқа шығады
тұрмысқа шыққан кезде ел көріп отыр қазір тұрмысқа шыққан кезде мен барған жерімде мен ы атамды да енемді де сыйламаймын мен өзім қалай ыыы сол үйде тәртіп орнатамын тоқетерін мен айтамын дейді
біздің бәрі мені енді көріп отырғандар бізде қазақта тәрбиеде біз жаңа айтып отырмыз неге тәрбиелі тәрбиелі ы текті жерден алу керек деп ана неге ата ана неге қазіргі тақырып неге
ол ата анасы бұл қызға қандай тәрбие беріп отыр
барған жеріңде сен барасың дағы енеңнің бетіне кел дұрыс емес деп айт атаңдікі дұрыс емес деп айт тек қана күйеуім айтқаныма жүріп айдауыма жүр деген тәрбие
сонда бұл қызға әке шешесі қандай тәрбие беріп отыр
бұндай қызды мен ы келін қылып алмас едім
диананы алмас едіңіз иә
қазіргі нарықтық заман тілімен айтайықшы
ммм төрт бірдей дипломы бар екен
үйі бар көлігі бар жеке кәсібі бар ол жағы әсер етпейді ме
мәселен ыыы бұл басты нәрсе деп айта алмаймын
үйі бар көлігі бар ол деген ыыы болашақта да ондай нәрселерді істеп алуға болады сатып алуға болады
құндылықтар құндылықтар әлі де болса өзгермеген
және де бізге ата анамыз ондай тәрбие бермейді барып ы енеңе сөз берме енең мен атаңа бағынба деген ондай тәрбие бермейді бізге
әрине біз ол кісілерді сыйлаймыз алайда мен ы жалпы осы жағдай жайлы айтып тұрмын
сонда сіздің айтуыңыз бойынша жігіттің өзінің айтар сөзі де болуы керек дейсіз керек міндетті түрде
арман аға студиямызға қош келдіңіз
өзіңіз он тоғыз жасыңызда үйленіпсіз
иә сізге де анаңыз таңдап берді ме
жоқ ы енді дарияның түбінен құдық қазбайын тарихты қопармай ақ қояйын
аталарымыздың айтылған сөздері барлығы бекітілген бата ғой қазіргі күнге дейін
енді өзіме оралсақ мен енді арман қуып осы астанаға келгеннен кейін оқу оқимыз деп ілім аламыз деп келіп бірақ ы тең теңімен деген нәрсе бар ғой сондықтан өзіме тең іздедім тектілік таптым
бірақ өзіңіз таңдадыңыз өзім таңдадым
ііі бір екі ай сыртынан қарап бақылап жүрдім
үш күнде сөзге келдік
үш күннен кейін жауабын сұрадым нақты шешім қабылдады үш күннен кейін неке қидық бітті
анаңызға ұнады
анамызға енді ол білмейді ғой ол кісі
біз неке қиып алғаннан кейін звондап айттым да мен телефонмен ол кезде
бірақ енді ол кісі қош көрді өйткені ыыы үйдегі тұяқ ұрпақ жалғасы болуы үшін мен енді түсіндіріп айттым осылай осылай деп
жар таңдауда тектілік жар таңдауда ерікті өзіңізге берген болып тұр ғой
қалай екен енді ерте үйленген
ерте үйленгеннің бір жақсысы
жалпы ерте деп айта аламыз ба он тоғыз жасты ерте деп айта алмаймын
өйткені иә өйткені он сегіз он тоғыздағы жігіттер мысалға әскерге барып келіп уже көретін өмірге дайындықпен келеді мысалға
одан кейін нені ыыы сыртына қарап келбетіне қарап ол материалдық жағдайын жасау оның барлығы ол психологиялық өзіне ауытқу жасау деген сөз өзіне барьер жасау деген сөз
ерте үйленгеннің бір жақсысы аллаға шүкір қазір жасым отыз бесте отыз алтыға келдік ыыы төрт қыз бір ұлым бар үлкен қызым қазір он төртте
қазір мен оның әкесі ретінде де дос ретінде де араласа аламын
заманына қарай өзіне қарай
ыыы бұл тәрбиені әке шеше жақсылап берсе балаға ұясынан ол сырттағы болатын кедергілерге олар жол бермейді деп ойлаймын
енді бекзатқа келетін болсақ бекзат өзі тыңдап отырсаңыздар әскери өзінің жолымен өткен екен
бұл жігіттің өзінің я сы бар негізі
кішкене ғана бір ы имандылығы өте жоғары екен онды да
ұяла білген адамда иман бар дейді ұяты жоқта иман жоқ дейді
сонда бұл да жүріп алайын деп уақыт өткізген жоқ
ертең бұл да шаңыраққа ие болатын анасын далаға қалдырмайды ғой анасына қарай ыңғайлап кішкене іздеватқан шамасы бар
бірақ анасы таңдағанын негізі мен қолдап отырған жоқпын
құптамайсыз ғой не себепті
бұл жерде таңдау емес қой
жоқ енді анасымен ақылдассын ақылдассын ақылдасқан дұрыс
ата ананың батасы керек міндетті түрде
ііі бірақ бұл жерде бекзат өзінің кішкене жаңағыдай кім диана ғой иә айтқандай өзінің жаңағы инициатив дейді ғой өзінің айтары өзінің ойы болса дейді
бұл жігітте бәрі дайын бекзаттың өзінің сыңары қазір дайын
бір өзі іздемей жүр әзірше
өйткені бөлісетін адамы анасы бар
қыздар көп иә қыздар көп дұрыс айтасыз
бір жігітке тоғыз он қыздан келеді ғой
сондықтан бекзатқа мен айтар едім бекзат
бар толыватыр қыз көп
бекзат саған мой совет мен саған ақыл айтарым тезірек қимылда
ыыы менің қайынағам отыз екіге келіп үйленді
оған біз ешкім байбалам салған жоқпыз
ақ тілегіміз дастарханның басында үлкені кіші туысқан айтатын бір әңгіме
осы алмасжан үйленсе екен деп мен атын айтып отырмын ғой
аллаға шүкір үйленді
қазір қызды болды үйлі боранды болды
ешқандай ешнәрседен кеш қалған жоқсың
өз өзіңді ішке қарай жоғалта берсең өз өзіңді жоғалтып тастайтсың
а ана деген керемет ол кісі ақ батасын тілеп отыр
ыыы марқұм әмина өмірзақова сияқты мінекей бүгін студиямыздың сәулесі болып нұры болып отыр анасына рахмет
тектілікті жақсы айттыңыз өйткені қыз бала қырық үйден тыйылған сіздің тәрбиеңіз бар екен
ал енді әке жағына келетін болсақ әке ылғи да қызметте болғаннан кейін әкенің балаға деген тәрбиесі оған жолын ашып берді
әскери мектепке өзінің бере алмаған тәрбиені алып келсін деп жіберді деп ойлаймын
бәріне дайын өмірің жақсы сондықтан өз өзіңе решение жаса
сен шешім қабылдаған күні бәрі шешім
түсінікті аға рахмет
есенгелді аға студиямызға қош келдіңіз
мәселе мынада болуы мүмкін бе
жаңа ыыы диана қарындасымның сөзінен ыыы өзі айтпаса да мынандай бір астарды ұғынып қалдым
бұл жалпы қазіргі қыздардың көпшілігінің менменшілдігі емес пе
өзінің болашақ жарын оның анасымен бөліскісі келмегендіктен емес пе қалай ойлайсыз
жоқ мен енді жаңа сол сөзге араласайын деп отыр едім
ыыы басқа кісілер ыыы сөз алып кетті де ыыы мен не айта алмай қалдым енді
осы жерде айтайын дегенім диананың ойына қатысты ыыы
диананың ыыы мен өзім ойлаймын ы әке шешесі оның тәрбиелі ыыы сондай жақсы адамдар деп ы
неге десеңіз ы мен өмірде біз талай ыыы жағдайларды көріп жүрміз өкінішке орай
әке шешесі ы бір ы қыздарды таңдап ыыы сол жаңағы балаларына алып беріп ы сосын арты соңы ажырасумен аяқталып жатқанын өкінішке орай
қазір біздің бұл ы осылай ы қыздардың тұрмысқа шықпауы ұлдардың үйленбеуі ы қоғамның дертіне айналып кетті
үлкен проблема болып тұр
біз қазір оны ы мемлекеттік дәрежеде көтеріп жатырмыз
ыыы егер қазір жүгінетін болсақ енді ы қазір мен дәл айта алмаймын ы цифрын
ыыы сол мысалға алғанда осындай ыыы біздің арамызда біздің елімізде осындай жағдайлар ыыы көбейіп кетті
бұл енді енді алдағы уақытта мемлекеттік тұрғыдан айналысатын проблема ғой деп мемлекет қазір бұған көңіл бөліп жатыр
өткен жылы осы ажырасу жөнінде мемлекеттік тұрғыда ыыы үкіметтік дәрежеде ы үлкен мәселелер көтерді ажырасуларды азайту жөнінде
қазір ыыы сондықтан да мен өзім ойлаймын бұл ажырасу деген болмау керек ыыы
мен мына қатысты жаңағы дианаға қатысты жағдайды айтайын дегенім ы
мен ы енді аттарын атағым келмейді мен өмірде көрдім ы біздің өз басымыздың ы туыстарымыздың жағдайынан да өтті ыыы
сол ы текті жерден алу жөнінде ііі мәселе ол текті жерден алған дұрыс шығар
бірақ ыыы ыыы әке шешелері мысалға алғанда ыыы біреуінің әкесі жоқ біреуінің шешесі жоқ сондай жерден алған қыз балалар да мысалы алғанда бақытты болып жаңағы ы жігіттерімен тұрып кеткен жағдайлары бар
ондай жағдайлар көптеп кездеседі
текті жерден алған әрине дұрыс
енді жаңағы диананың жағдайына келетін диананың айтқанын мен қолдап отырғаным ы ол барған жерін ы енесін жаңағы қайнатасын сыйлайды ғой деп ойлаймын сыйлайды
ыыы әрбір қазақтың қызы ы тәрбие көрген ғой
бірақ ыыы өкінішке орай ыыы үлкен балалары жеке үй болып кетеді де ыыы содан кейін ы кіші бала қолында қалуы керек
соған жаңағы әке шешесі ойлайды ыңғайлап ы бізге бір ыңғайлы бір келін болса біздің ы қас қабағымызға қарайтын деп
бірақ кейде өкінішке орай сол ыыы алған таңдап алған қыздары ыыы ана баласын ы баласы әке шешесінің жетегіне еріп кетеді де ы жаңағы өзінің алған әйелінің көңіліне қарамайды ең бастысы әке шешесінің сол көңілінен шығуға тырысады
сондай жағдайда жаңағы барған ыыы жаңағы қыз бала ыыы өзінің күйеуіне көңілі толмайды
мысалы алғанда ы жаңағы ыыы жігіті ыыы әке шешесінің айтқанымен жүреді
не істе десе соны істейді
жаңағы мен ондай болмауы керек деп санаймын
яғни бұл тек кенженің проблемасы ғой иә
кенже емес басқа да жігіттерде де сондай болуы мүмкін мысалға алғанда ондай бар
мен олардың бәрін біз талай журналистерміз жазушылармыз біз ондай жағдайларды ы жазып баспасөз бетінде көтеріп жүрміз
ең бастысы мен ойлаймын екі ы әрбір ата ана өзінің баласының бақытты болуын қалайды
екі қосылған жігіт пен ыыы қыз бала ыыы бір бірімен тіл табысып бір бірімен жарасып ммм жұптасып бақытты өмір сүріп кетсе бұл ата ана үшін үлкен мерей үлкен қуаныш қой деп ойлаймын
сондықтан да і мүмкіндік болса ы балаларды ата анасынан егер кенжесі болмаса балаларды үйленгеннен кейін жеке шығарып өз беттерімен дербес өмір сүруіне ыыы жағдай жасау
ал таңдауға келген кезде қалай ойлайсыз жастарға ерікті беріп қою керек пе
жоқ енді әлде араласуы керек пе
мысалға алғанда ыыы жастарға ерікті ең алдымен ерікті өздеріне берген дұрыс
егер өзінің жүрек үйленбесе ол асылы жаңағы қыз баламен ыыы қызбен тұрмауы мүмкін
ертең ажырасып кетуі мүмкін
ыыы сондықтан да ең бастысы ең бастысы тұратын ол жігіт ы үйдің иесі сол болады ғой ол өзінің өмірлік жарын өзі таңдап өзінің ыыы бақытын өзі жасау керек өзінің қолымен тұрғызу керек
егер жағдай болмай болып жатса ғана әке шешесі араласып енді әке шешесінің алдынан өтеді ақ батасын алады ғой
сосын барып ы әке шешесі қолдау жасап ары қарай өзінің ы баласының ыыы жаңағы қызының жақсы тұрып кетуіне көмектесуі керек
ал инициативаны қолына алып өкінішке орай ыыы біздің оңтүстік өңірлерде енді мен ренжімесін менің онда қүрдастарым бар достарым бар келін балаға ыыы дұрыс қарамайды да ыыы көбіне ыыы ұлының айтқанын істеткізіп
мен айтайын дегенім ыыы мен ы он сегіз жасымда өзімнің болашақ жарыммен таныстым
неде ыыы неде уалиханов аудандық шалқар газетінде істеп жүрген кезде марфуға бектемірова деген қазақтың белгіді ақыны
аққуым менің қайдасың деген әнін жазған
бірнеше кітаптардың авторы ыыы елге белгілі танымал ақын
ыыы сол біз ыыы мен оқуға түсе алмай жүріп сол жерге барып уалиханов ауданы шалқар газетінде жүріп таныстық он сегіз жасымда
сол мен әскерге барып келдім
әскерге барып келгеннен кейін ыыы біз үйлендік
мен оған ыыы жиырма жасымда үйлендім
мен оған осы үйленгеніме ыыы кейбіреулер маған айтты ерте үйленіп жатырсың ғой деп мен оған өкінбеймін
ыыы маған ыыы біздің отбасымызға екі қыз ы і бір ұл бар
ыыы бәрі де екеуі тұрмысқа шықты ы ұлым үйленейін деп жүр
бірақ өкінішке орай ыыы енді ыыы жаңағы марфуға өмірден ерте кетіп қалды
енді мен соған жетпіс бесінші жылы ыыы мен марфуға бірден көріп ессіз ғашық болып енді ыыы түрін өздеріңіз суреттен көрересіздер фейсбукта бәрінде бар кітаптары шыққан
ыыы ессіз ғашық болып мен өлең жаздым да
сол өлеңді енді мына жерде қазір бәрі проза болмасын поэзия болсын деп оқып жіберсем деп ойлаймын енді
бәрекелді
өңім бе әлде түсім бе әлде елес пе
мынау жаным қордың қызы емес пе
көз алмастан қарай бердім таңертең
гүл теруге шыққан кезде белеске
шырқағаны қандай әсем ән еді
сұлулықтан жан едім мен дәмелі
ақша жүзі тұрды нұрға малынып
балбырайды бақ ішінде мәуелі
қызыл ерні қызғалдақтай үлбіреп
бал бұлақтай сылқ сылқ етіп күлді кеп
сол бір сәтте шығып кете жаздады
тулап тұрып көкіректен бұл жүрек
әні әдемі өзі әдемі әнінен
сұлу әлем сұлу өзі бәрінен
қызғалдақты дала көрсем сол қызды
көргендей боп көңілденемін әлі мен
бәрекелді енді мен айтайын дегенім енді бекзатқа қатысты
бекзатты мен ыыы көріп отырмын ы төрт жоғары білімі бар екен ыыы жаңағы ұяң мінезі бар
ыыы мен өзім ойлаймын ыыы жақсы жігіт анасы қасында отыр анасы да жақсы кісі
неге десеңіз баласы үшін ы отқа да түсіп суға да түсіп жаны шығып ы соған бір жақсы ыыы келін түсірсе деп армандап жүр
мен ойлаймын сол армандарыңыз орындалады
ыыы игіліктің ерте кеші жоқ
мен өзім ыыы осы жұмыс бабында өмірде көріп жүрмін мен ыыы қазақ жігіттерінің кейбір жігіттердің отыз сегіз қырыққа келіп үйленгенін көрдім
өз басым солардың тойларына қатыстым
ы солар ыыы қазір бақытты өмір сүріп жатыр
ыыы балалары бар ыыы ата аналарына көмектесіп тұрады
ы сондай мен ойлаймын ондай болмай ақ қойсын әрине
енді ойлаймын осы таяу уақытта осы биыл болады ма келер жылы болады ма бекзаттың үйленетініне жақсы бір кездесетініне мен сенімдімін
неге десең ол ұяңдық жаңағы мен айтып отыр ол ұяң мінез ол жігітке бұл жарасады бір жағынан
жаңа оны басбұзар болып иә
сондықтан да мен өзім ойлаймын енді ыыы бекзат ыыы өзің бақытыңды табасың
бір жақсы қыз маңдайыңа жарқырап тұрған шығар
рахмет кеш емес иә кеш емес
әлихан бөкейхан айтады бабамыз мынау адам бар ғой мысалы бәріңіз айтыватырсыздар төрт диплом бес диплом мен талай он дипломы барларды көріп жүрмін де
ол адам диломға байланысты емес кешіресіздер
адамды ұлтқа қызмет ету мінезден дейді
мінезден байланысты ол диплом деген далбаса нәрсе бәріміз көріп жүрміз ғой
диплом сандықта жатады
бәрі есіл дерті төрт дипломы бар бес дипломы бар дейді ей сөйлей алмаса ол диплом не керек көкем ау
кешіресіз тыңдаңызшы енді айтайыншы мен айтуға келдік қой
тыңдаңыз біріншіден ұлтқа қызмет ету мінезден деді иә бөкейхан
енді қараңыз мынау ыыы бабалар аманаты деген жуырда мен кітап оқып шықтым зейнеп ахметованың
мына қыздар қыз келіншектерге тиісті
ол кісі бауыржан момышұлының келіні білесіздер
сол бірінші келін болып түстім дейді үш күннен кейін келіспей қалдық бақытжанмен дейді күйеуімен
бір шапалақпен оң жағымнан тартып кеп жіберді
мен алматыда өскенмін қаланың қызымын дейді
құладым да халатымды тәпішкемен жүгіріп
жолдың арғы өзегінде шешем тұратын дейді әке шешем
жүгіріп барып шешем тігіс тігіп отырған дейді алдына барып құлап жыладым дейді
не болды қызым десе келіспей қалдық ұрды мені
қай жеріңнен оң жағынан деген қай жеріңнен деп көрсет оң жағын көрсеткенде сол жағынан тартып жіберді
бар кет қыз баласың бар кет сен қыз қайтып келген қыз жаман қайта шапқан жау жаман
сол үйден отынан кіріп күлінен шық сол үйден сенің өлігің шықсын депті
көрдіңіз бе өзінің туған анасы сондай аналар керек біздерге
қазіргі енелеріміз не істейді құдай ау ішіме сыйған қызым сыртыма да сыяды ничего страшного ажырасып кете сал дейді
көрдіңіз ба мен не айтпақпын қанша не болса да еркек пен ана қыз баланың жаңағы диананың сөзіне жүз пайыз келісемін
ыыы мың жерден мына фатима апай таңдап бергенімен кешіресіз жасайтын ол ғой бекзат қой
ана күндіз түні көретін ана ерлі зайыптының екеуің бір біріңді ұнатпай жатсаң ана күндіз түні ана
ата ана бәрімізде бар еді бұл ата ана әңгіме жоқ ол ара секілді сені тәрбиелеп өсіріп береді де өліп қалады ары қарай сен жалғастырып кетесің
өмірдің өзі эстафета секілді
әкеңнен таяқты аласың балаңа апарып бересің болды
тарих ретінде сен мынандай промежуток дейді ғой жаңағы алпыс жетпіс пе құдай біледі қанша жасайтыныңды
сен балаңа бересің болды әрі қарай өмір жалғасып кете береді
сен түгіл талай ғұламалар талай данышпандар өліп кеткен бұл дүниеден
сондықтан бұл өмірде бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып бір адамның баласындай бір қолдың саласындай ана ерлі зайыптының арасындағы бірлік ынтымақ болған кезде шаңырақ болады
бекзаттың өзі таңдағаны дұрыс деп отырсыз ғой
иә мен солай ойлап отырмын өйткені
құрдастары не дер екен құрдастары
жігіттерге нариман микрофон алыңыз
мен қазір бұл жерде негізі бекзатқа өте таңғалып тұрмын негізі
мүлдем келіспеймін шын айтайын мен былай
отыз бір жасқа келіп өз өмірін өз қолына ала алмай жатса ертең отбасы қалай болмақ бұл
иә дұрыс егер былай ата анасы іздеп жүрсе анасы бұған ыыы әйелді қырық елу алпыс жасқа дейін іздеп кете бере ме солай
мен түсінбей отырмын қазір шын айтайын
өзім қатты ашулымын мен қазір шын айтайын мен өзім жиырма екі жаста і үйлендім
қазір әйелім бар балам бар
енді бұған қарап тұрып мен отыз отыз бір жаста мен бұдан қазір үлкен сияқты боп көрінемін негізі
кішкене түсініксіз маған қазір қалай ойлайды не ойлайды
мен тағы да бір сұрақ қойғым келіп тұр осы бекзатқа бекзат айтшы мысалға бір екі жылдан кейін бәлкім жақын арада сен бір қызды ұнатсаң ол да сені ұнатса екеуің негізі бір біріңді жақсы көрсеңдер
сен сол қызды анаңа апарып көрсетсең анаң айтса бұл қыздың мұрны қисық көзі сисық шашы үлгісі ұнамайды алма алмай ақ қой десе сен келісесің бе сонда
жоқ ешкім солай айта алмайды
негізі солай айтса негізі ал
мына мына қызың әкелген қызың маған ұнамайды десе
сонда сенің болашақ жарың тек анаңа ғана ұнау керек пе сонда

егер ыыы ұнатып ы болашақта ұнатқан қызыңыз анаңызға ұнамай қалса не істейсіз
мәселе бұнда емес қиын таңдау иә жо жоқ сондай болмайды
сізге ұнаған қыз анаңызға ұнайтынына сенімдісіз бе
иә иә конечно
тәрбиеге байланысты
не не мұнда түк несі жоқ інішек қараңызшы сіз ы мына жерде тілдік барьер тұрғанын біріншіден қарау керек
иә адамда тілдік барьер бар
психотипінен көрініп тұр бұл кісі өзі негізі ы сөйлей алатын жерде сөйлей алады айтатын жерде айта алады иә
конечно кішкентай кезде мүмкін психикалық бір нелер бар шығар
ыыы бірақ бірақ мұнда ыыы писхологиялық тұрғыдан қарағанда мүлдем ыыы жаңағы сауатты несі психикалық денсаулығы писхологиялық денсаулығы дұрыс жақсы жігіт
бекзат егер қатты қысылып бара жатсаңыз орысша қоса беріңіз арасында өйткені ойыңызды толық біз түсінбей тұрмыз
келісесіз бе осы айтқан нәрселердің бәріне айтылған бекзат
келісесіз бе осы айтқандарға иә иә
екіншіден қараңыз ыыы арман мырза айта кетейін
мына жерде і кім таңдау керек деген мәселе емес
егер де бойжеткен он сегіз жастан бастап шығатын болса иә оны әрине ол кезде ыыы олар өзі ақ таңдап үйрене берсін қазіргі қазақстанның жағдайына қарасақ
ол кезде енесі өзі өзі ақ тәрбиелеп алады
фатима әпке фатима әпке қараңызшы мен қазір де бекзатқа сұрақ қойдым келісесіз бе деп
бекзат аузын ашып үлгерген жоқ сіз иә иә келіседі ол келіседі ол дедіңіз
осы мәселе ғой көтеріліп жатқан фатима әпке осы мәселе
меніңше бүгінгі керемет студияның сыртқы көрінісі ыыы балама келін таңдаймын деп келген жоқ мамасы тек қана осындай болашақта мен сияқты енелерің болады деп келіп тұрған сияқты меніңше
көріп алыңдар қайда келетіндеріңді деген сияқты
балама екі үш жылдан бері келіншек іздеп жүрмін өзіме келін іздеп жүрмін деп айтты ғой
бұл кісі енді өз сөзіне өзі қарсы шығып отыр
мен таңдамаймын дейді бірақ іздеп жүрмін дейді сонда қалай ол
сондықтан бұл енді ойлаймын бұл кісі бүгінгі сыртқы көрінісі студиядағы бұл кісінің болашақта енелерің мен боламын балам осы болады деп отыр
бірақ ұяң мінез ұяң емес бұл сары қазақ қой бұл бұның қаны бөлек оның
бұның ең басты қыздар мына ыыы кім дұрыс айтып отыр ол я сы бар жігітке шығады мен замуж деген сол ғой мысалы мен тұрмысқа шығамын дейді мысалға соның әйелі боламын соның анасы боламын демейді ғой басқарамын демейді ешқашан
ата енесін де сыйлайды қолынан келгенше
бірақ жастарды біз бұрынғыдай бағады деген нәрсені алып тастау керек стеоротип қой
балам бағады қара шаңыраққа ие болады деген болмайды ол
неге бала бағады деген нәрсе біз баланы тәрбиелесек
арман мырза қаншама кенже балалар отбасы әке шешесін қалдырып әйелдерінің артынан кетіп олар
жоқ қараңыз мен егер де түсінемін егер де үйде
ол жаңағы мен айтқан қыздардың менменшілдігі шығар менің ғана күйеуім ол анасының баласы емес деген
қараңыздар жас отбасыға жас отбасыға ата енесі ата енесі араласа беретін болса бұларға мүмкіндік беру керек бір өмір сүріп кішкене
бала болғанша деп өйткені бізде әкелер мектебі жоқ бұлар оқу бітіріп
фатима әпке сізге диана неге ұнамай отыр
диана ұнамайтын себебі мына мына кісі айтты ғой тәрбиесі бар анау деп біз енді тәрбиесі жоқ деп айтайын деп тұрған жоқпын
бұл сөзін бүйтіп бастады жалпы қазіргі айтайын деп отырғаным біздің қоғамымызда дәл қазіргі қоғамымда қыздар маған жолдасым бір передача неткенде айтты миллион табу керек дейді пәлен мамандығы болуы керек дейді
ал сен неге тұрмысқа шықпадың десе мен карьер қудым
ал нақты дианаға қатысты айтыңызшы
болғанды айтып отыр ғой мен дейді қазіргі қыздар осындай қыздар көп барады
ол ы ақша табу керек пәлен несі болуы керек ол жалмаңдап тұруы керек
а десе салып жіберу керек деп бұл сондайды қалап отыр ғой
содан кейін ата енесі ата енесі сөйлемеуі керек
диана ата енемен тұруға жалпы қалай қарайсыз өзіңіз
тұрмай ақ қойсын
мен ондай ештеңе айтып отырған жоқпын
келін мен ененің тренинигтері көп
неге өйткені ене өзі ене болып кетеді де менің қызым деп айтамын дейді мына беташқан кезде айтады
мен келін демеймін қызым деп айтамын дейді

енді қараңыз бала анасы үшін үндемейді бәріне де көнеді
үндемей ақ қойшы менің анам ғой дейді
үндемей ақ қойшы бір күні айтады тісі шығады азуы шығады
сен или мамаң или мен деп шығады ажырасу содан болады
сондықтан сондықтан бала шешім қабылдады ма шешім қабылдап үйрену керек
сіз бір жылға енді іздемеңіз бір жыл жіберіңіз өзін
бұл жерде ерік мәселе ерік бермеуде боватқан жоқ бұл
он сегізден жиырма беске дейін болады махаббат деген
гармондар сол кезде
фатима әпке енді жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой егер алдағы уақытта келін әкелмей жатса қанша уақыт әлі іздеуге дайынсыз
енді әкелмей жатса емес ыыы шүкіршілік тәуба жігітті көріп айдай жуасы ешнәрсесі жоқ
бұл үлкенді сыйлап үлкен кісілердің кім қандай жақсы айтады кім жаман айтады соның барлығын көріп ыыы ішіне түйіп отыр соның жақсысын алайын жаманын көрейін деп
бұл жерде і жастар түсінбей отыр
біз ана ата қазіргі заманға қарап қыздарды тәрбиелі болса екен ыыы тәрбиелі тәрбиелі болса екен
сол тәрбиелі отбасынан алсақ екен ертең үйленгенде ой ананы істе емес біз көмектесеміз бүкіл жағдайының бәрін жасаймыз келінімді алақаныма ұстаймын мен
барлығын білмегенін үйретемін
салмақты едім мінезім емес еді тым қызба
қалдым кенет арбалып бір жұлдызға
бар әлемнің сұлулығын сыйғызып
қалай құдай бере салған бір қызға
одан әрі тілім менің жетер ме
тұңғиыққа әлде алып кетер ме
сол сұлуға түсіп кетсе жанарың
бұл өмірге келмегенің бекерге
өр еңселі жүрегіңде жандырып
естен танған жүрегіңді қалдырып
сол сұлуға бір қарап алып ал сосын
өліп кетсең өкінбейсің мәңгілік
а бәрекелді алланың осы дүниедегі нығметтерінің ең қайырлысы жақсы жар таңдау
әйел алса төрт белгісін көздейді
бұл төртеуден кездеспейді өзгесі
бай әйелді біреу іздеп жүреді
енді бірі сұлуға көз тігеді
бірі тілер тұқымы асыл тектіні
қуаныш болып ұлықтығы бектігі
бірі нәзік имандысын таңдайды
оны тапса көңіл де алаң қылмайды деп жүсіп баласұғын бабамыз жырлаған екен кезінде
таңдаудан жаңылмаған жақсы ғой бірақ көп іздеп тазға жолығып қалмайық
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана
аман сау болыңыздар